स्टेथोस्कोप का प्रयोग डॉक्टर मरीज़ के दिल के धड़कन सुन उक और गेरिण्ड के आवाज़ो सुनक करो। जेटलिया मरीज़ोंके भीतर की बीमारिया का पोता चलो।